<noise> ifasoŋ iliroŋ ací ngëfasoŋ intëb: iliroŋ iyeek ná intíis. Ebol ngëfasoŋ ngëtëb: ebol intíis ná iyeek. Ay iliroŋ iyeek ţí mëwín ţí bá këwín kël meeno neewú bënjuwáaţ awala oloŋ ulilan purir yun pënjúŋëna iliroŋ iyeek. Ţí mëwín ţíba iliroŋ iyeek meen kaloŋ uleemp ubol uyeek ţul ţí uncína ţun, ţul ţí dí mëwín ţun kak ebol iyeek pur heew uwala bënjúuwáaţ. Ebol intíis yun, imënţ yun cí kom bënjúŋar untab ne iliroŋ itíis yun pur bënjúŋar untab. Me mëwín iliroŋ itíis ne ebol itíis yun kampuriri yun pëleempënan ţël. Ebol iyeekun imënţ yun cí iliroŋ iyeek, ebol intíis incí bunjúŋar iliroŋ intíis. Ţí mëwin bá këwin iliroŋ iyeek meen kaloŋ ebol iyek kon pëbí ţël. awará, awará ţí ebol pasaka unjundi <hesitation> kul kankobëna kun umbantu, kafucëna kun umbantu te kankanda já këleempëna mak. Cíţ manjakú, cíţ bafule, cíţ balaanc, ŋal pëyá bëlaña pí kankanda joon kunţúna umani, kancëmp. Injí bí mëmbaŋ kancëmp ne kancëmp cí kandeena kabol anjá bundee má ngëcumal kankanda dí bujoon bëndeelan, kankanda kanjoon bundeelan. Ŋal buwíiţe ilaña umani uwí banjoon buntúna kël dí kankandan umbá bunkaka kawíiţe kambíri wul ţí kankanda. Ŋal bí mëbandëmb bí unjáwu bënţú dí ngësaku pënţíj pëyá bëlaña. Bunkanţúnul dí kankanda bunţíj pëyá bëlaña. Umboŋ bunkanka kakari dí untab <hesitation> kanţíj pá bëlaña. Kankanda uncí kankandi cosan, <hesitation> kar urasa o rasa kankanda bëleempëna kul ací koo cosan.